ña tu tu taa´yo viti nta´koo ru na kuatyi ka na nisikuii ve´e sakua ntiuu kuna ni sini ni taa tu´e velu ntiu ntasa ra kò´o kò´o ru ya ntasa´a ra ñaa sítiu taku takuatyi kua ve´e sakua yo ta nu´u tu yo ta´na viti tu tu ntaa tu kuíí tu ndi´xi tu kua´n ya´a tu tuun tu tanu tu´yo ntakoo viti taa takuatyi yo a´ra ñaa kua ta ya in tiu´n ta ya´a ra sitiun ntiuru ta ntiu nùù tútu tantiu sivi na na siaa ixta ntatiu tantiu sivi na nùù n´a ñaa kuu na ná´a kuuna tá´a ra kee sivi na ra viti na ntiu na kuatyi into viti kuuna nii kutu´va kutiu tu´e ra velu ntasa ra kò ´o ru ni sio kò´o ru sekune ntyi sa´na nta´vi ni sioo nta sa´a ra ña viti ra yaa tu yoo sitiuna ta nùù kolori ya viti